Ami nsidemede idap ndi, nnyin inam akam usen ubọk ami ebe mmi ma ndito mmi. Nnyin inam akam usen ubọk ima, nnyin iwọrọ, ami nkọ ebe mmi, ebe mmi ọkọm, ndito mmi ọkọm, kpukpru nnyin idiwọrọ, nnyin iwọrọ ika, esin mmoñ, ndito mmi esin mmoñ ono ami ma ebe mmi nnyin iyere isi, nnyin iyere isi ima, mmo emen anyañ ọkwọk isọñ, owu eke ọnyuñ eyemde ndiyed usan, eyed usan, ebara ikañ eyọk udia kpukpru owu adia, nnyin idia ima, enyen afañ nsie awaha. Ami ndaha utim, ebe mmi aka esie, ndito ọnyuñ adaha ufọk ñwed. Ke idaha nkanika ebe itiaba ke nsikpọñ ufọk ndaha ufọk ñwed. Nyeyere idem mmi mma nsine ọfọñ mmi mma nnam idem mmi ediyie ediyie mmadaha ufọk ñwed, etisim ọ mbemisi nkanika itiaita mmesesim ufọk ñwed. Nsim ufọk ñwed nda nitọwọñ mmo ọkwọk isọñ anam kpukpru itie asana, enam anam itie ukpep, ubed ukpep ñwed nnyin esana. Ukpep mkpo iditoño, mkpep mkpo mma, idaha nkanika ebe <hesitation> kied ke mkpo nte ufañ <hesitation> edip ma ndup, nnyin isuana. ufọk ñwed, nyoñ ndi ufọk, ndisin mmoñ. Ndito mmi mbakke inyoñ idi, ami ndisin mmoñ nka nkeyere idem, nyere idem mmi mma, nkpuhọ ọfọñ nñi, nyọk udia mmi ndia, ndia mma, nsuhọre nnana kaña akpri akpri nduọk odudu. Nduọk odudu mma, mmen ndin mmeyem ndika inwoñ edieke nyemde ndika inwoñ, ndika nkanam akpri akpri utim nyuñ nnam mma nyoñ ndi. Nyoñ ndi, ndisin mmoñ nyere idem mma, ndia udia mmi ediyie ediyie mma, mmen ọfọñ nñi nsine. Nyeka akam mbubreyi o, nka nkọkọm Abasi k'ukpeme oro enye ekpemede toño ke usen ubọk ekpeme tutu edisim mbubreyi ada min ọwọrọ ada min onyoñ iyakke baba mkpo kied anam min. Nkọm Abasi mma, ami nyak idem mmi nsin Abasi k'ubọk ekpeme min ke ekineyi. Nyoñ ndi ufọk, kpukpru nnyin idi dinana k'ufọk, ibọñ akam isuhọre inana tutu eyi esiere.